<noise> tolai hanuana an. Rabaul egouraiam. Ia, tolai ma idia ma, haidegoum, diama, volcano vel- volcano, tau- <hesitation> taunimanima dia. Diama, edia- edia sene ma, sene aukana. Una, ninety- lagani ninety ninety, <hesitation> eight, una unukai, naskuli. Naskuli neganai ia na gabu hereana. Unu anian na, bona daka, vada ni, idedia sene mavarudia, o da mauridia idia enohom daladia, na, daka, kone- ihanamona bema, kone anohova. Na gabu na, da motu memeo beh, tada ura na, baita haoda o, <hesitation> baita pidipidi o, <hesitation> baita kimai, unu gauna ma kone badidiai dainai unu ma, <noise> taura dik- bana gabu namodia gwarume gabuna. Ma, saidi kahadiai kahadiai, unu ma niu eahado, <hesitation> copra daka, <hesitation> koko unu daka unu gau idaudau ma eahado kahana kahadiai. Unana edeka bolaom gabudia ina gabu na ma, ena, <hesitation> una uma gabudia ekaram, na soil nama iema, oidam na volcano kahuna emaim bena ianama, na soil na bai- daka baina go, <hesitation> iena, anian baie vara gaudia na unu na, Mai- mai daka, <hesitation> mai mamidia bona, daka <hesitation> daka egwaumu, <noise> mamidia na, gogoeva. Badna una, soil ena, dahaka dainai. Bena unu gabu haidia, eh- ianamona beh, unukai naskuli beda, <hesitation> ni cultural, di- dinadia ah, aidama red laplap baia karam dama, ededia kara ma ahuai ma baie peni pata patam. Ma red laplap baia kam basket na, imamai henudiai ma baia- baia atodiam dama baia raka loam ba baia kanudi ka kanudia kam buatau so baiani goia. Tauma so lakiai eitamam ia, na mero beh, kopina, kalana beh ma idau iado ma doh, gabu doh ekanudiam nabe mai dibana eva las. Toda onabe, culture idaudia beh una gabu dainai unama moale gauna. Baita mava- baia mavarumu, ma idia na mai- mai edia kastom haidia. Gau haidia na basio kara. Toh aibe t- gabu idaudau, taumai dainai, aemai beda namo. O unu gabu taudia hari, idedia ma kerere bana, oda gauta bevaram neganai, dika ediai bevaram o edia femli laldie, basie- unuma kastom aukadia una rabaul, n- tolai tau- tolai egoum taudia. Ma ia, ena nam na, hai dukduk ah, nu taunimanim, edia sivaraidia ma- ma idau. Diama tauma- tauma kereredia. Nu da, udai enohomu, eani vagam. Eani vagam bona elaom bona dinana ekaum vaden, dia delasi. Elasim neganai idia na ma, mai edia taravatu. Unu hahine- hahine, kekeni o keken, mai bogadia, o hahine bema headava haine, idia na, keken matamatadia, unu taunimanima na eh, bema dalam ehe- ehanaim neganai, motuka na eha stopum, idia doh rakatan- unu haine da bekomum siti muridiai. Ekomu neganai, na taim tai beda, alaova lalnai na, keken na, na, dukduk eitaia iada, da, siti henai baine vareai egwou laug ei, sister, oibe, daka na daka dain na ini o, kara toh. Naga o, na taravatu. Aima- laube, mai taugu dainai, lau buna, taum- ta- na gau ehanaim neganai, basina, bai- tia- bana baitaiam neganai, nabe, natugu na, bogaguai gauna, baha varaem neganai, bevara kererem, o bemasemu, unama- una- una dainai, lau nakomu o okay. Benada, hai eme hanai negan idi ela dingiai eha gui hai dukduk da dingiai eha gui delao naga ah okay. Na hanaina aitadiam, hai dukduk egouraim gauna beh heina. Da unama, odiam kastom aukadia. Ta motu ediai beda, oida unuda bemia hanaim teda moale gaudia vairavairai so baita ginim ma, piksa baita abim ma, baita, daka idauidaum, ma, baita- baita rakatanidiam ma baita heau. Bena na, rabaul, iena, gau, dakana ta, hai volcano. Na olalom na ninety four lalonai na volcano, eruption evara neganai, taunimanima madi hida emase, hida edia ruma edia uma gabudia dakadaka, Ma, boutia haidia, basiela gabudia madi ma elao haidia unukai ma eha noho. Dainai una, gabu nama, iena ma, gabu namona ta bana ena anian, ena uma gabudia, una anian na, daka ahi egoum very, rich an, bana soil na- soil na namoherea dainai. Unama, blessing nama unukai, bona soil ai. Ma taunimanima edia mauri unukai enom gaudia dan, idia na kastom dodidiai, enohom. Beh na rabaul na, ia namona na heuna. Na- na gabu na feivaiam badina, ena anian. Ena anian na unu maniota, maniota riridia na ia, una na lagu- lagu ura anihen. Na tuna ma ede egabua tomam beda tolai edia style ai dama, niu kodevana dama, latanai dama, ede, beh dakaia tom, ma baita anim ma maniota idama belaom, ma karu ma beh- karu ma beutum ma, karu ma baita inum.